In Belgio o climma o l'é ciutòsto duo, d'inverno freido freido, ancon pezo de Pariggi, de stæ, pe pöchi giorni, peu arrivâ à fâ molto cado. Penso che segge quello che à scheua ciammavimo climma continentale.